Anu bakal ditaros teh nyaeta, dokter atawa tanaga medis profesional anu geus kalatih.

Salah sahiji kagiatan kreatif anu kantos kuring lakonan nyaeta nyieun konten pikeun bisnis bimbel anu kuring jalankeun sareng rerencangan kuring.

Ilubiung dina tim olahraga lawan, olahraga sorangan teh bisa jadi mangrupa hal anu seru jeung oge nangtang.

Dina kahirupan sapopoe kuring sering ngagunakeun sababaraha teknologi pikeun ngabantos tugas-tugas kuring, sapertos laptop sareng komputer, aplikasi kanggo manajemen waktos sareng oge software kanggo produktivitas.

Hiji waktu nalika abdi ngarasa bagja teh nyaeta upami abdi nuju plesir sareng rerencangan, hal ieu janten pangalaman berharga kusabab abdi tiasa akrab deui sinareng nyambung silaturahmi sareng rerencangan.

Abdi mah langkung resep olahraga tim kusaba tiasa gawe sasarengan jeung babaturan, tapi abdi oge kadang hoyong olahraga sorangan kusabab tiasa ningkatkeun fokus ka diri abdi nyalira.

Cara na nyaeta generasi anu langkung sepuh teh tiasa nyesuaikeun trend sareng minat barudak ngarora kana pangajaran anu langkung interaktif.

Abdi mah langkung resep nganggo acuk anu ngagaduhan warna bengras.

Waktos dinten kamari abdi ulin catur sareng babaturan, dina kaulinan ieu simkuring tiasa diajar strategi sareng diajar kumaha cara maen catur anu bener.

Numutkeun abdi mah, mangpaat dina ngagunakeun teknologi teh nyaeta tiasa ngagampangkeun kana pagawean manusa, mung resiko na nyaeta aya wae inpormasi anu teu jelas, kukituna urang kedah pinter dina milah inpormasi.

Pangajaran sakola tiasa ngadidik murangkalih kana ilmu-ilmu anu berbasis praktik. Sedengkeun, kanggo sepuh tiasa ngabantosan ngadidik murangkalih tina karakterna.

Numutkeun abdi, tes sakola pikeun murangkalih dina dinten kiwari teh masih keneh kirang dina nunjukkeun kualitas barudak sakola.

Cara na nyaeta neangan inpormasi ka kantor hukum jeung tiasa meunangkeun rekomendasi ti kulawarga atanapi dulur anjeun.

Di nagara abdi mah, aya migrasi nasional sinareng migrasi internasional, upami nasional nyaeta pindah ti hiji kota ka kota nu lainna, upami internasional nyaeta biasana digunakeun kanggo damel atanapi diajar.

Numutkeun abdi mah, bank daring teh ngagampangkeun pisan pikeun ngalakukeun transaksi kusabab abdi teu kedah indit ka bank na langsung.

Numutkeun abdi mah, nyaeta teknologi sapertos internet anu gancang sinareng kacerdasan buatan, kusabab hal ieu teh bakal tiasa ngabantos dina ngalakukeun pagawean manusa